जो हमारे प्याज हा तेतुक भी आमे कमरे पुनद फल्ये कर रख सकू। ताकि तेंदे हवा रा लगड़े लगे और खराब नु हा।